Kedanguaxhi ngue keda ininá ko nguili davaxhi, nato iin dangua nguili, ñotu texhikaxhi ñon nguaxhi tedukutuxhi, ngueluxi xi kuka ininá, ko nguili kedaguaxhi, nuxa xani ininguananó te nguili kedanguaxi ndeluchixi ñadii ku xakandanguano nayidó kedanxhi, ku ihóxhi xa xa kutuxhi, te ton nonrios nixaña sabiduria xa'á kadanguaxhi nreni kutuxhi nreni ihóx ko ngueno tenruxhi nreyu ini niko nguanode ditano nrida nanichiná konochi ta kidatiunxi ni kidaxhi ngue luxhixi ujun.